خلني أجولك إن الرياض حرارتها مرة شديدة أكثر الشهور حر فيها هي تجريبًا يونيو ويوليو وأغسطس، أما أبرد الشهور ف- فيها فهي يناير وفبراير، <hesitation> الرياض عمتًا <hesitation> جافة بشكل عام وأقل رطوبة وأقل رطوبة يعني ما فيها مواسم أمطار زي باجي الأماكن.